Allô, a mianso iay abako fa mitete e tuyau anay ity sa asa misy raha vaky izy io eo, legny aby gn'atoa gn'andragno atoa, fa da mitete efa haninay aby e raha hh sisy mety aby e raha fa zay mahatonga anay mianso anao io rô da ovia anao afaky mandalo, ka anigny ela rô ein.